Zavatra tokony ho fantarina ary lehibe indrindra amin'ny olona raika alohan'ny anambadianany na lahy i na viavy de sara lohaka hoe olona tokony fantatra hoe olona managna anton'asa ivelomany izy an am'zaigny sy ampizaly ny vadiny an sady sy ampizaly koa zany izy zaigny zaza aterakananzy.